Avvalambor ozuqa, suv manbaiini yetarlicha olib olgan bo’lardim va tirik qolish uchun, yordam so’rash uchun kerak bo’ladigan xavfsizlik vositalarini ham o’zim bilan birga olgam bo’lardim.